ஒரு சீரான சைவ உணவு உருவாக்குதல் அனைத்து அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்க பல்வேறு தாவர அடிப்படையிலான பொருட்கள் பல்வேறு இணைப்புகளை உள்ளடக்கியது. பருப்புகள், பீன்ஸ், அல்லது புரத ஆதாரத்துடன் தொடங்குங்கள், மேலும் முழுமையான புரதங்களை உறுதிப்படுத்த அரிசி, அல்லது முழு கோதுமை ரொட்டி போன்ற முழு தானியங்களுடன் இணைக்கவும். இலை கீரைகள், கேரட், மிளகுத்தூள் மற்றும் வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் ஆகியவற்றிற்கான வண்ணமயமான காய்கறிகளையும் சேர்க்கவும். கொட்டைகள், விதைகள் அல்லது ஆலிவ் எண்ணெய் போன்ற ஆதாரங்களில் இருந்து ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளை உள்ளடக்கியது. வலுவான தாவர பால் அல்லது இலை கீரைகள் போன்ற கால்சியம் நிறைந்த உணவுகள் மறக்க வேண்டாம்.